Jadi ulun handak bakisah tentang ada binatang yang ulun tu gelianan banar. Yang pertama itu, yang ulun handak kisahkan itu lalat. Lalaut tu kada tahu kenapa liwar galianannya. Tahu ai kalo lalat tu hinggap dimana haja, hinggap di tampat- tampat yang inya itu pasti rigat. Di makanan basi lah, di apa tuh yang- yang- yang biasanya yang tempat- tempat rigat, sampah- sampah yang sudah bebau- bebau banar tu nah. Imbah itu, parnah inya ni hanyar tuntung bemasak, hanyar tuntung banar bemasak sudah uyuh- uyuh bemasak, sekalinya dihinggapinya makanannya. Adalah hanyar tuntung melihat inya hanyar hinggap di sampah yang udah bebau tah. Hanyar malihat di situ, sakalinya nya tarabang. Tarabang ke makanan ulun yang hanyar ulun masaki. Ma, langsung di situ liwar muarnya lawan lalat ini. Mbah itu, kada kawa lagi, kada sanggup lagi memakan makanan yang sudah dimasaki tu nya ha. Apang ini udah disinggah dihinggapinya, maka yang dihinggapinya tu kada sabuting wara kaytu nah. Imbah inya hinggap yang di sisi sabalah sini, bapindah pulang inya sisi ka sabalah sini. Imbah di imbah di apa yu? Jar urang tu dikipas- kipasi kaytu, tatap ai inya babulik pulang. Imbah itu yang paling membari muar, itu pernah ada makanan, padahal sudah dalam tatudung. Sudah dalam tatudung, tapi kada tahu, mungkin tatudungnya tu masih kawa inya masuk. Masih ada jarang- jarang kaytu nah. Sakalinya imbah dibuka tatudungnya. Hibak lawan hintalu lalat nih, aduh liwar galianannya merigat banar lalat nih. Kaya- kaya inya tu kaya imbah tuntung datang di wc lah, datang di yang tempat yang marigat- marigat, maka hinggap di makanan yang cagar masuk ka parut kayapa kada muar lawan lalat tu, kayapa kada galianan mun kaytu nah. Nah itu lalat lah yang pertama. Yang kadua tu pasti bubuhan pian kayanya banya jua yang pinanya kada katuju jang galianan lawan binatang ini. Ngarannya lipas. Lipas tu, ya allah kada tahu kanapa inya tu pina katuju banar tarabang kamana- mana. Tarabang kamana- mana, pina masuk ka baju- baju. <hesitation> masuk ka lamari, kada tahu ketuju banar masuk ka lamari di rumah tu lah, lipas tu. Imbah itu bah anu kada tahu kalo bakas dimasuki lipas ni- ni baju nih. Imbah itu langsung dipakai ai. Imbah itu pernah sakalinya gatalan awak ni, pina bahabang- habang, pina babiji- biji. Kanapa nih pina, imbah memakai baju padahal imbah ditapasi kaytu nah. Kanapa ni pina rigat kaytu nah awak ni? Pina kaya gatalan banar. Sakalinya imbah ditalusuri- talusuri dibuka- bukai ada sarang lipas di dalam lamari, uma ai liwar muar. Kayapa bepikir- bikir ini, <hesitation> kayapa ni caranya <hesitation> lawan laki ulun bapander. Kayapa ni kaya kita ni apa jadi hibak rumah ini lawan lipas ka lamari ni? Hibak lawan lipas, kita samproti ah udah jua, disamprot. Apa kita pakai kapur barus? Cobai jua kapur barus, tetap ai inya pina pulang bulik haja. Tapi wahini tu sukurnya tu udah- udah mulai anu pang udah mulai takurang lah kaytu nah. Yang, apa lagi lipas tu bebau jua asa ulun baunya tu kaya kada samanyangat bau- bau yang pina bau banar kaya binatang yang lain. Cuman, tetap haja baunya tu khasu banar yang maulah tu ulun tu biasanya pusing munnya ada bau lipas tu. Apa lagi, kada tahu lah laki ulun haja gin asa kaya marinding lipas tu. Inya katuju kaya tarabang- tarabang kada jeas kaytu kalo? Tiba- tiba tarabang, tiba- tiba hinggap di baju, tiba- tiba hinggap di tilam. Nah pernah jua itu hinggap di tilam pas kami handak guringan. Padahal <hesitation> apa tu ngarannya saprainya hanyar baganti kaytu nah pas kami handak guringan. Napa inya jadi gatalan, kabatulan te awak ulun ni laki ulun sensitif banar kaytu nah. Kada kawa pina ada kaya pasir- pasir sadikit aja kami gatalan awak tu pina bahabang- habang kaytu nah. Apa lagi sakalinya di kaya di higa- di higa tilam. Ada kalo di higa tilam tuh pina kaya pojok- pojokan kaytu nah. Sakalinya ada di situ inya. Bejalan- jalan di atas di atas tilam. Jadi inya tu kada bejalan di atas saprai, tapi di bawah saprai. Jadi kaya, pina kaya ada bacungul- cungul, kan dalam hati kami apa ini samut kah atau apakah? Kaytu nah. Tapi kami kada lawas nih pina gatalan awak. Oh berarti ini, pasti ni dah yang kaya semalam pulang nih, sakalinya bujur. Imbah dicek sakalinya lipas masuk ka dalam tilam. Nah ya kalo mbari muarnya lipas tu. <hesitation> kayapa kada galianan kaytu nah?